बिजली का बल्ब या लाइट बल्ब विद्युत धारा को प्रकाश में बदलने का काम करो बलक के भीतर पतला तार होन जोसिक फिलामेंट बोलो। जब बल्ब पर बिजली पोढ़ो तब यो फिलामेंट चमको तब प्रकाश पैदा करो। प्रकाश पैदा होएकर बिजली अमुक दो।